我觉得他们孩儿真是得考书，没考书没读书，他们考了你才会知他们有进步没进步。and then 也,也有一点修炼他们啊去，去得做一样东西出来。

当你要去别的国家，第一样是你要买飞机单先，啊飞机单买完一下，啊 then 你得去 check in，then 去飞机场，then 去飞机，飞去你要，你要去的地方咯。

啊，哪一个运动，看起，哇很兴趣，我就是看这种的啊水里那个啊，芭蕾。水里那个啊跳各种各种芭蕾舞还是什么，就是在我水里运，运动，体操啦，很呀美，看她们做了，哇，看了心花朵朵开。

这啊那的希望嘞，我就希望每个健健康康，每个欢喜，这样咯，我身边的人，每个健康欢喜。差不多这样啦，也没想到很呀多。

我是华人，华人的出名的故事里，我会喜欢听女娲造世，哪吒，跟画脸。

最大的问题在我们国家我觉得是每个人过头肥，命过头好。吃过头好，so 也没照顾自，也没，不够，呃，没去运动。

朋友嘞是紧张什么就跟他讲，别想那么多，你，你静下来咯，一样一样想，一样一样做，甭那么紧管，时间还是这样过的，人还得这样。

今天的天气很热，太阳大大。刚刚好得洗面床铺，提去嗮，很快干。

我学我会讲的话，就是讲老父母亲讲的话，兴华话就会晓讲咯，哒你，啊，去学堂咯就学别人好像他们福州人咱就学听他讲了就跟他们讲福州话咯。哒福建人呢，就听他讲福建话咱就去学咯，跟他齐讲福建话咯。

<noise> 省钱嘞，就别全部都买，想下，要买嘞就想真正有需要，有需要买了旧的东西得丢，没一家一地都是东西，很呐乱呢。

在我们这区有很多老人和年轻人还一起住，每天一起做同样的东西，一起煮菜，一起洗菜，一起讲话，一起吃饭

过去五年内，透底去买东西哈都是用现钱去还，碎钱碎角，拿去还。哒慢慢咯就用这久就有手机去还咯，那个也有那个 Sarawakpay 咯，用 sarawak 还咯，还是 boost 还咯，都不一样。慢慢进步。

最近我很喜欢一个女孩，她打球，她是叫乒乓球，她是一个中国女孩，今年二十四岁，她名叫松迎沙。我觉得她很呀厉害，也很会吃苦。and then 打球打了很呀很呀好，很呀好看。

我觉得这种传统舞，舞蹈跟音乐啦，应该是有啦，tapi 我都没去插晓，因为我也甭晓跳舞也甭晓唱歌，我只看 nia

我喜欢的色有很多，我喜欢黄的色，我也喜欢 um 紫色，我也喜欢红的色，青青，我都 suka

我住的那里，有几个，有小学，有中学，不远也有大学，tapi 我也没读书了，我也不清楚。我孩儿也没去那几间读书。呃，就是啊

um 对国家那个出名的历史人或是说 um 传奇的人那我我对历史没兴趣。我只兴趣 um 地理那个啊数学，了那个啊英文咯。别样的没兴趣。

gua da go gui dian wa a, wo shi den xiu diu duan, xiu diu duan lo wo den do yin han a, hei go you yin han hi ben gi hin lo, sui yi wo bo kua dua diao wa, den yuan yin den gua gui yin han ke transfer ke gie hin zhe dian hua duan

在咱这国家内 um 走来走去，还是出国，咱有需要我们的登记跟护照。

这久真是天气很，已经变了，都越变越奇怪。我只希望别这样变啦，我自也做我自的 part 啊，别去随便烧东西啊，and then 别污染天气咯。

我喜欢的运动是气功啊。气功我以前手，右边手提到提不起来，后尾学那气功慢慢 um 后尾手慢慢会拿起。这久手拿多容易不知。 <noise> 都不，都不痛，右边左边，起落都能够。

哦，游泳游泳很呀重要的啦，你会游泳啊，我是觉得很遗憾我以前学游泳没游。这久哒这久大了，老了，你要去游泳实在困苦游啊，游到也很害羞，有半时在孩儿那里面头前那游泳。

我的手机内有几个 app 能够呃，藏钱，能够加钱，能够还钱。这次咱们能够用 QR code 还钱。

我孩儿喜欢游泳。so 每礼拜我们拜一啊，我跟我先生就会带他们去游泳，他们读书三点半完，so 我们六点半啊，我们就驾车去，去去游泳的 centre，then 那边呐我们就游一点钟。

如果我能够花一天的时候学一样新的东西，我会选怎么运动。因为咱每天都没空，没运动。吃都不能吃，一下就变胖。

我住的地方那个云天气好时那个云非常美丽有些像花有些像猫有些像一个人有些像 花有些也像有山有水实在非美

创业时间我觉得每个都应该没什资源吧。每个应该得去找钱跟看有人要投资没。

在咱国家要去看戏得去戏院看，你得买票，票买了就去看戏。那戏院内暗摸摸，做内静静看戏。

啊，当我家的人出门啊，我们又，我们每次是用电话，电话每，每天打电话，啊，问他何举咯，问他做什么咯。and

以前头一，才提到电话手机欢喜到到饱去，能够这样打电话，哒，tapi 以前刚提的时间你只能够打电话跟打 message nia，不能像这久这样哦，你能够看，看什骨头都能够。

我最喜欢的节日是做年，唐人做年。因为每年做年，咱就得回家阿公阿嫲家。每个人齐吃饭，很快乐。

哦，演员，我最喜欢看到就是那个张弟啊，张弟唱歌又滑稽，它能够那个啊随时，啊，看那当时什情形，他就唱什歌出。嘞，一，一，有一题他唱最好，最好笑的就是毛毛，毛毛歌。一身哪里毛，哪里什毛。

呃,每个月啊，工钱进一下啊，我会放一笔钱啊，给我去给后天用。[um]so 他这一笔钱我不可震动。哒得花的钱我们一定得花，有的钱每个月反正 like 你还电单什么，一定得花这没变咯。

我觉得我也没什么理想的地方去玩耍。最好就是能够跟家人啊，还是跟老公啊，去一位那里你自，呃，很呀 relaxing 这样那里走走咯，吃吃咯就是了。

我很喜欢听 maksim 弹琴。因为他弹的琴很好听。听了心情会好。

我也没什这样的兴趣啦，是讲我看电视啊，这久就看打球咯，like 那天才，才打，打奥运会什么，我就什么都有看。

百姓选的官员 um 对他们那一区的，应该得照顾那一区的全部交通会好，治安会平静。没，没相打，没贼什么，会安全，照顾他们那里生活会好。

如果我的朋友觉得非常紧张，我会跟他讲：你深呼吸 then 慢慢呼气，这样你的心会平静。

我也很常去看华人的医生，因为一半时 um 后背痛啊还是脚痛啊，so 华人医生啊,我觉得他们的药，um 那个会较好咯，因为一半时我觉得我看那个红毛医生啊，较多全部都给我那个痛的药，我觉得吃较多不好。

电话嘞这久是不离手的，每天都那里看，有闲就那里看电话，有闲就看电话很不好嘞，以前每个还能够去跟朋友讲话什么，这久哪有，每个都看自的电话 nia, 连看戏也是看电话。

我在学堂最喜欢的科目是数学，因为我觉得简单的数学很呀趣味。我以前数学都考很好的。

唉呀我对历史一点都没兴趣。因为历史内，学堂读的历史啊过头多那种的 um 番呀名，过头长，记不完，因此都没兴趣，若讲世界历史 ok. 我世界历史 ok

我以前小的时候呢,我觉得我要做老师。da 较大了我不要做做老师嘞，做老师啊每天都看那孩儿，孩儿这久又不听话，我没这样的耐心去听，看孩儿的事情。

我喜欢在家内，也喜欢去外里，家内呢不嗮太阳，去外里走走你会看见家不看到的东西。

这次什么都用电脑，so 很方便呐。你也甭特特地去银行因为你要还东西，全部寥寥用电脑 um 两分钟，五分钟 um 就东，就做好了。

我希望自嘞能够每天自煮吃。因为自洗的菜较净。外里洗的菜，药都没洗净。吃了会苦，会中毒。

这边应该很可怜啦，没，有可怜的就是马来文，我又没给我的孩儿看马来文的书。全部都看英文书，我也不讲很熟有什么这样的。得去等他们被学校教咯。

会啊，以前他们讲在中国那里搭什船这过来啊，在船上啊，那个啊，危险会的了，嘞到这边嘞那个啊，每样自去自种东西吃，每样没讲像这久这样在店头那么多，没东西，自种番薯吃。

若是讲在这社会有人，有较多人能够去用他们的 um 用他们的心去，去 tolong 别人，我觉得是很好的事情咯，别每样都为自 nia

我觉得网路的银行很呀方便，咱去每位，你有电话都能够还钱 um 买东西，不像以前，很呀麻烦。

我对我的孩儿嘞，我就希望他们以后大了，他们自能够啊独立咯，也不要求他做到多呀大，tapi 自能够自独立。养活自己这样，差不多呐这样。

我住地方这天气哈 um 不错啦，有热天，有雨天。热天呢，差不多几度哈，二十几度三十 <coughs> 三十几度.冷的时候，um 十，十八九度这样。

我喜欢 um 何保，保你的钱财安全？不知啊。他自 agak 没被人 hack 去就好了咯。我还被察晓银行做什么？呀

每年我跟我孩儿，我会带我一家的人呐，去这个有一个那个我们是叫那个 kuching festival，哒 kuching festival 是什么嘞？是很呀多摊在那边卖吃，啊，卖很呀多不一，很呀多啊不一样的东西，so 我们每次会去那边啊去叫很多不一样的东西来，来，来 try 咯。

刷，刷卡跟贷款 um

别想那多，um 一天的事情，一天做就好了，um。你烦恼这么多也没用，你一样一样来啦。你烦恼这么多，自做到自也不过也不什么，身体都做坏去。

在社会内若是讲能够帮助，我们就帮助咯，这帮助的可能能够用钱，可能能够用力，可能能够 um 排排叫几个人呐，排排捐钱。

社会哈，得有一个地方，给这有需要 tolong 的人去那里找人帮助。这样嘞，他能够讲啊，找有适合的组织啊还是人去 tolong 这人。

我喜欢本地的广播那个节目就是那种的啊，um 乐龄的唱歌比赛，每次看他们唱，看很好笑，tapi 这久也没了，这久变 <coughs> 较年轻的那个节目，孩儿唱歌，孩儿啊爸齐，阿妈齐唱歌。

我若能够呢，我要学那种弹琴啊，你听到，你听到它的那个音乐啊，你就能够弹出，我觉得那很呐很呐想受啊。因为能够自自弹，咱慢慢弹琴，多好。

我自本身很爱吃苹果。因为我觉得苹果 um 很容易买，又很呀有，很呀有那个它的那个 vitamin 啊很呀多，and then 我每次晚上我会，我会切洗跟切，给我孩儿跟一家人吃。

我喜欢听古早的音乐。um 这次的音乐我也会喜欢听。um 都可以。

这次嘞我都没看电视了，有就看电脑，内做什戏，我自就焖看，不就这久每个都看 tiktok 啊，instagram 啊，这样的东西。没人看电视了。

在我这久社区内啊，若讲有大肚子的妇女啊哪有谁人来照顾哦，只是自一家人照顾，tapi 自这个大肚子的妇女 um 自得小心照自，没谁人跟你照顾，身体坏了是你自。没人照顾你。

我学的话嘞，好像这兴华话哦，小小那次啊爸啊妈又跟咱讲。哒咱听，学讲就会了咯。

哦，我朋友的老公是一个医生来的。um 有半时我会问他 ,um 我若是讲有这个问题我应该得找哪一个医生，还是你能够介绍我那一个医生，哪一个 um 会较好。

若讲我能够再学一样新的东西，um 我会想学煮吃，um 这样嘞我每天就不烦恼，要吃什么。

在我家最大的昆，昆虫 um 是蟑螂啊，我也很怕蟑螂，他的蟑螂屎味道很大，厨的内味道非常大，等下不小心晚上睡被爬爬爬你的脸的起来，咦，会跳起。

做数很困苦。读的时间我都不明白读什么，好彩啊，到尾尾还有读一个会及格的那个，我都不知它讲什么，哒这久做工了，我也不记先生讲什么了。

每天走路走久久其实是一种很好的运动。你走比坐会用较多的力操。这样你吃的东西才会消化。

也是还是得较常跟人讲话啦。讲话，你跟别人讲话你才能够学到新的东西。才能够知道他们的想法是什么。你若是说全部都靠 um 电脑还是靠电话啊。其实 um 有时候啊，你不知道他们人的那个真正想法是什么。因为电脑跟电话就是 AI 嘛。

um 住我地方的人，um 搬去别个地方 um 最重要的原因就是讲看他们孩儿在那里做工，那里赚吃，就在哪里那里生活，哒等下有孩儿时刻哈，哒没办法，得叫啊爸啊妈出来齐住咯。因此啊，啊人搬去别位地方就是这样原因咯。

以前嘞我喜欢游泳。呐每次嘞就跟我最好的朋友跑去游泳。那次我们每次驾噗噗车去医院池。

我小个时间我母亲有带我去学弹琴，我差不多只会晓弹琴【而已】学堂学那种吹箫什么啊，不会用，学堂只学，教你会晓吹 nia, tapi 学去弹琴就会啦。

较常跟人讲话，so that 你会知他们的想法，也会，会，会较会熟他们，因为一半时你讲用电脑还是电话啊，因为不是面对面啊，so 就，就是不一样啦。

我没啥喜欢听歌。我自只收音机开了在车里内，它讲什，它问什，它放什歌，我自就听什歌，我没特别喜欢的哪一样，不像我孩儿他们，我，相当多。

哎哟，这久在我的社区内，孩儿有玩耍什游戏，只是外里能够跑抓什么啦。嘞跳飞船，跳 <coughs> 各格各格，嘞有手机啊，他们有手机就玩耍手机那内那个游戏咯。饭都甭记吃。叫都没听见。

我穿的衣很呀普通啦。我也不很街市的女孩，so 我每次穿普通因为我觉得自穿会好看，最要紧是穿了看，um 不讲看很呀肮脏肮脏这样。

我这个人呢，我没想那远，agak 我自一天一天这样过，我也没什很大的 plan 讲我要做什么，我自 agak 今天开心就可以了。

我们这次嘞有用的嘞，有用这 sarawakpay 啦，touch and go 啦，这样的东西咯。还钱咯，um 若讲还现钱嘞，就去 ATM 提钱还咯。

不一样岁数的人用科学技术嘞，um，较老的就用较浅的咯，较年轻越用越先进越先进。他们什，啊，电脑咯，嘞什 IT 咯，嘞什 AI 咯都晓得。较老的都甭晓啊。

我觉得很多东西嘞都不能想太多。你想太多头就会痛。你如果不想太多嘞，简简单这样过日子，你心情就是好。

um 我觉得在每个地方都是一样的，你一次做生意什么，你就是头头开始嘞，都没，呐怕没人。你得慢慢，慢慢去做起来的一样生意。

这次啊，因为科技很呀那个发达啊，so 有半时可能会怕后天啊没工做咯，因为后天的孩儿啊，哒要怎样？他们得跟 AI 排排来抢工，so 我觉得这我有一点烦恼啦。

在我的国家嘞，um 律师馆很多。um 你能够去找你喜欢的律师，叫他帮你做 um 事情。

这久很呀多就是用电话还钱啊，用那个信用卡还钱。很少人还用真真用钱一张一张算了。还有啦，老的一派，每个还是用一张一张钱拿来还钱。

我啊，较老了咯，什么都甭想了咯，只是 um 吃得饱，好玩耍，会，会快乐就好咯。你若 um 每天什么生气那里，没有用。生气了做你更加快病，较快走。

我家不讲很省啦，我是觉得应该花的钱应该花啦，一，我们在这世界 [um]nia, nia, nia 一世人只活一次 nia 嘛，so 我觉得 um 别这样对自这样坏啦，对自较好一点。

我喜欢我的朋友嘞好讲话，没什脾气。um 人会好，别小气。

哦科技啊，现在嘞可以用来开电视，开冷气。

噢，我感到骄傲的因为我会吃，这久也许老了。哒，有孩儿，有老公，有儿，有孙，有女儿子，有外孙，um 每次做年做节了叫他们回来齐 um 吃了讲讲了，多欢喜一晚上。